هاي فد يوم المغبيات هشكل شي ، رائد فضاء اكتشف اكو نجم غريب عيلمع، اشنو هذا ؟ اخوي شغل سيارتو وغاح وين ، غاح عالمركز مال فضاء، اكو عندم تلسكوب ضخم ، جيك هذا التلسكوب قغبو وانو يطلع كوكب عيجي عالاغض بسرعة خيالية ، فكبل عندك مضادات كبل احبطونو بوقتا